Juech dun nëjuëb yë pop'pë, put's pë, tsa'ap pë, tsu'uxpë, cajuebë, giñbë, naranjëbë, azulbë, ukchyaps pë, yë mëk azulpë, yëyëch dun kopkotyë myët'sëyëp.